صنع ال صنع الآيس كريم في البيت سهل، أول شي خذ كريمة طازجة وحليب اخلطهم مع سكر وفانيلا، إذا تحب تظيف نكهة معينة مثل الشوكولاتة أو الفراولة ظيفها في هذي المرحلة، بعدين حط الخليط في الفريزر، وكل ساعة طلعه وحركه عشان ما يصير ثلجي، كرر هالخطوة ثلالث لين أربع مرات <noise> وخليه يتجمد وبالعافية.